Méxicu es la resultancia dela mestura delos puebrus endíginas cona enfruencia dela presencia española por trecientus añus. No se puei de negal denguna de las dos eno que Méxicu es ogañu. Peru assín i tó el miajón dela coltura, la gastronomía, es puramenti mexicana i tien pocu d'uropea. A trocu, la música se sienti la reís uropea enque tous semus escapás de destinguil los mariachis i los corríus.